<noise> thi nixi ni nthi'i a na na nena nt'ila nena jma jan ndutsinga ta jan <hesitation> ni cheru ni la <hesitation> ntho chi xama ko <noise> ndaxra <noise> jna ndu <noise> ku <noise> ndaxra gujua jan gujua ya ya nena nth'iu thi jinexin na <noise> ngu yaa thi gunche nguya ingu jii thi <noise> thi ku ridunda ncho'o ne la yaa nth'i la chjin jan café ya ya ne'e ni nthi'i chjan seen ni chujni <noise> thjaxin la <hesitation> thi nda thi ni tasan jan thinu nch'u gathjo runi ya la ya la yaa la nu tasano nde yaa o thi chujni chan nio nio tasan nio cho jma la o thi nio tasan nio nio ntho ni yaa thi nio ntho thi thi <hesitation> thi tjen uchile yaa thi ntha tete nio nio ntho.